نحب نكمل نهاري جعدة هادية نجرا فيها كتاب والا نشوف فيلم فيه فيكي مع طاسة شاهي بالنعناع يعطيني احساس بالراحة جبل النوم والنوم بيكون بكري باش <hesitation> ما نحبش السهر السهر على خاطر ان هو مش مفيد للصحة على خاطر نربط باكريك